ताश के पत्तन का इस्तेमाल कई तरीके से कियो जाते हैं जैसे ताश के पत्तन का इस्तेमाल भविष्यवाणी करने के लिए। तथा कार्ड रीडर कार्ड के आधार पर भविष्यवाणी करता है। ताश के पत्तन का इस्तेमाल कला बनाने के लिए भी कियो जात है। जैसे ट्रेंडिंग कार्ड को कैनवास की तरह इस्तेमाल करके।